Зиндагӣ бе пушаймонӣ хеле душвор аст. Ҳар кас баъзан хатогӣ мекунад ва фикр мекунад, ки метавонист беҳтар рафтор кунад. Аммо пушаймонӣ бояд сабаби беҳтар шудан шавад, на ғамгинӣ. Агар мо аз хатоҳоямон сабақ гирем, пушаймонӣ маънои мусбат мегирад. Муҳим он аст, ки пеш рафтанро давом диҳем.